Goɗɗe kolte ɗe nanata ndiyam, amma goɗɗe ɗe nana. Ngam nagoje ɗen naa un ɗe leda ba, wobbe un ɗe robaji ko hottollo, hottollo no e nana ndiyam. So taagu wataɗe bo, so ndiyam topiy sofay.